Ny tonga ao an-tsaiko voalohany da mivolaña <hesitation> mivolaña volom-boasary da voangy da ndraiky koa manambara fahatanorana koa izañy loko volomboasary iñy.